أغرب حيوان شفتو هو واحد الحيوان داير الشكل ديالو بحال الشكل ديال الخنزير ولكن معرفتش الإسم ديالو كاين فواحد الحديقة ديال الحيونات فواحد المدينة لي مشيت ليها صيف لي فات أو صراحة كان غريب الأطوار أو مكانش كيتصرف بطريقة عادية كيدير بحال لا كيفهم البشار أو كيقرب منهم أو كيبغي إيأديهم